البرودة الشديدة أفضل-أفضل زي الشتا يعني أفضل من الصيف لأنك البرودة الشديدة في حيل تديرها عشان تخفف الوضع أنك تقدري تلبسي ملابس دافية وتكوني مرتاحة وملابس ثقيلة لكن في الحر صعب تتحمليه ويسبب تعب وما فيش طرج أنك تتفادى الحر خصوصا لو ما في كهرباء والمكيف مش شغال.